Niroyowena nq ayomo. mamuamimayokhaya gbe. nolakilu uki okpa nanimakhoge phi dono varo owena. ikheyi benin. ileheya gbonu akanya uhi benin. akheyome. afenima re gbona aka gare ola tsena iyage dato tso uki laehua naniragbona. akanyaro. aa lilu eheli erama loyaghi yele obola nor gba akanya obola lolowo awonlolase. niloze knhewmalede okhkow male orekhi khon okhe yomo amaroyo nanu uki ehia tse nire gba akanya anoloze gba kanya la mayario gio lelue ako nolo khie. lali okenhew emalode ogere khie iknor. ekherelowo ikheregio relokuu oya nukpa gio khie aki makhere kua khie ma iehie emale ma klue aknor. qkhakilo oya ovare nime altend to anoya. llegionoya gua lle gio ichalo Anayana. arekelemare, nikheremie. uki ehia olche tso. ekelome. okheyo efe okhe tse. akhoyomai yagba. qkanyaro. elo. ekeliome efe. niyoregiogbona. akanya, oyoriikpeholor ame. oremuani ekpeholor koko efe okhakhe tse nigare. gbona. akanya obola noyaya gbe anoloze gbe te. iyaredema ogare yaki. noro demayame niyaga kua egbe ya. akanyq nitso lo. ilo ugiemo. ugiemo. unu uki okhotse. okhagomo efo okhe tse eno ekpeholor nilokhe mono koko yamo. oreya aki oyari denamayame. meyamieku. kho efia niya yakuno yono enilaze gbona. aknya, nikhe regbona, akanya ukpho okpa. likhoyare fhodonouara afena.